Fi yom minal ayyam minannas al-biʼerfu ilmal fada dol da shaf le najma jadide, annajma di ille tidwi bas, dawwa mashi haw bizid annadum da gaal al yom annajma di le kaddal lel da, le kaddassabalasbi tiʼasbi da illa kan iriftannajma di sunmaha shunu haw tiji min wen haw kan.